විශ්වාසය කියන දේ <hesitation> ගැන හිතද්දි <hesitation> ඇත්තටම මට <hesitation> හිතෙන දේ තමයි <hesitation> අපේ පෞද්ගලික ජීවිතය වුණත් <hesitation> වෘත්තීමය ජීවිතයේ වුණත් <hesitation> විශ්වාසය කියන දේ මත තමයි <hesitation> අපි <hesitation> ඉදිරියට කොතරම් දුරට කෙනෙක් සමඟ හොඳින් <hesitation> ගනුදෙනු කරනවද කියන එක තීරණය වෙන්නෙ. මොකද <hesitation> අපි පෞද්ගලික ජීවිතය ගත්තොත් <hesitation> අපේ <hesitation> තියෙන බැඳීම් වලදී <hesitation> අපි කෙනෙක්ට <hesitation> විශ්වාසය කඩ වෙන විදියට දේවල් කරොත් නැවත ඒ සම්බන්ධතාවය <hesitation> හොඳින් ගොඩනගා ගන්නවා කියන එක බොහොම අමාරුයි. ඒ වගේම තමයි අපේ <hesitation> වෘත්තිමය ජීවිතය ගත්තොත් එහෙම <hesitation> අපිට වැඩක් පවරලා තිබ්බොත් එහෙම <hesitation> ඒක <hesitation> වෙලාවට <hesitation> අවංකව <hesitation> ඉක්මනින් <hesitation> අපිට කොච්චර දුරට කරලා දෙන්න පුළුවන්ද <hesitation> අපේ <hesitation> සමග වැඩ කරන අය වගේම අපේ සේවාදායකයන්ගෙත් <hesitation> විශ්වාසය අපිට දිනාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ නිසා අපි <hesitation> නිවසේ වුණත් <hesitation> අපි රැකියා කරන ස්ථානයේ වුණත් <hesitation> අපේ අසල්වාසීන් එක්ක වුණත් <hesitation> අපේ මිතුරු මිතුරියෝ එක්ක වුණත් <hesitation> අපිට පුළුවන් නම් ඒගොල්ලන්ගේ විශ්වාසය රැකෙන විදියට කටයුතු කරන්න <hesitation> මං හිතනවා <hesitation> අපිට පෞද්ගලික වශයෙනුත් <hesitation> ඒ වගේම වෘත්තිමය වශයෙනුත් <hesitation> ඉතාමත්ම සැනසීමෙන් <hesitation> ප්‍රීතියෙන් <hesitation> අපගේ ජීවිත ගමන ගෙනියන්න පුළුවන් කියලා. ඒ නිසා අපි උපරිම උත්සාහ කරන්න ඕනෙ අන් අයගේ විශ්වාසය රැකෙන විදිහට අපේ වැඩ කටයුතු කරන්න.